Ɛdi nadʋ, ɛdi, ɛfʋa, ɛla, ɛna, ɛtʋ, ɛwlʋɛwludi, ɛlɛ, ɛlɛdi, idzo, idzo nɛdi, idzo nɛfua, idzo nɛla, idzo nɛna, idzo nɛtu, idzo nɛwlu, idzo nɛwlʋ, idzo nɛwlʋdi, idzo nɛlɛ, idzo nɛlɛdi, iliefʋa, iliefʋa nɛdi, iliefʋa nɛfua, iliefʋa nɛla, iliefʋa nɛna, iliefʋa nɛtu, iliefʋa newlu, iliefʋa nɛwlʋdi, iliefʋa nɛlɛ, iliefʋa nɛlɛdi, iliela, iliela nɛdi, iliela nɛfʋa, iliela nɛla, iliela nɛna, iliela nɛtɔ, iliela nɛwu, iliela nɛwlʋdi, iliela nɛlɛ, iliela nɛlɛdi, iliena, iliena nɛdi, iliena nɛfʋa, iliena nɛla, iliena nɛena, iliena nɛtʋ, iliena nɛwlu, iliena nɛwludi, iliena nɛlɛ, iliena nɛlɛdi, iliɛtʋ, iliɛtʋ nɛdi, iliɛtʋ nɛfʋa, iliɛtʋ nɛla, iliɛtʋ nɛla, iliɛtʋ nɛna, iliɛtʋ nɛtʋ, iliɛtʋ nɛwlu, iliɛtʋ nɛwludi, iliɛtʋ nɛlɛ, iliɛtʋ nɛlɛdi, iliɛtʋ nidzo, iliɛwlʋ, iliɛwlʋ ɛdi, iliɛwlʋ nɛfʋa, iliɛwlʋ nɛla, iliɛwlʋ nɛna, iliɛwlʋ nɛtʋ, iliɛwlʋ nɛwlu, iliɛwlʋ nɛwludi, iliɛwlʋ nɛlɛ, iliɛwlʋ nɛ <hesitation> ɛlɛdi. Iliɛwlʋdi, iliɛwlʋdi nɛ woɛdi, iliɛwlʋdi nɛfʋa, iliɛwlʋdi nɛla, iliɛwlʋdi nɛna, iliɛwlʋdi nɛtɔ, iliɛwlʋdi nɛwlʋ, iliɛwlʋdi nɛwlʋdi, iliɛwlʋdi nɛlɛ, iliɛwlʋdi nɛlɛdi, iliɛlɛ, iliɛlɛ nɛlɛdi iliɛlɛ nɛfʋa, iliɛlɛ nɛla, iliɛlɛ nɛna, iliɛlɛ nɛtʋ, iliɛlɛ nɛwlu, iliɛlɛ nɛwlʋdi, iliɛlɛ nɛlɛ, iliɛlɛ nɛlɛdi, iliɛlɛ nɛlɛ.